Laa laa refrigerador re' jenaj je' jenaj saa je' jenaj sa caja ahpa' hat naye'eem kak'uxb'aal oo o ha' reh nap'ajanwa ka y je'laa wul modo riwii' mas tiempo la k'uxb'al ja'ar reh naa wul k'uxb'al ke naa nak'uxub' je'laa p'ajay entonces wul mood naye'eem are' y ru'uum re' rii ritoo' laa la k'eh la refrigerador reh qa'nam je' conservar qak'uxb'aal